איך ווייס נישט וועלכע ספארטס די מענטשען אין די פלאץ וואו איך וואוין האבן ליב צו שפילן <hesitation> איך שטעל מיך פאר אז אביסל פון יעדער, איך מיין אבער אז בעסקעט–באל אדער בעיס-סאל זענען איינער פון די גאנץ פאפיולער, אדער <hesitation> סאקער און פוט-באל אדער איינער פון דעיע צוויי, כ'בין נישט זיכער.